यत्र के हिस्सों को पहचाने जैसे तद, झिल्ली, खींच या वतन जाने की यंत्र से विधान कैसे निकालती है। तारों को खींचकर हवा हवा फूंक कर या मारा जा कर उदाहरण ध्वनि तारों को खींचकर खींचने से निकलती है। नी झिल्ली पर उंगलियों पर थप से निकलती है। ध्वनि हवाओं को विशेष सरन्द्रि से गुजरने पर मानती है। यंत्र को सही तरीके से पकड़ना महत्वपूर्ण है सही मुद्रा अपनाये। शरीर को आरामदायक स्थिति में रखे। तार को घुटने पर रखे और बाएं हाथ से गर्दन पकड़ें। तबले को मास सामने रख कर उंगलियों और हथेलियों से बजाये। तारों को प्लग करे खींचे और सही फिंगर पोजीशन से कार्ड जमाये बाएं हाथ से दबाये टबले दाएं बाएं हाथ से बायां टबले बाया को थपे।